Naꞌ xne tib refrigerador nak tib guꞌn tipta nkiꞌn loma, gunu nak tib guꞌn icheda tib lën yu, lo ga nak diꞌt zak kutsëwma nup komid guꞌn xiaꞌn ota kwalkier guꞌn c̲h̲owma diꞌltsa uyaꞌnu zak tsutsëwu ga axta stib dze ota balal mbidz lëꞌma zakga gowu, saꞌnda diꞌltsa giend refrigerador giend ba kutsëwma gunu xnusa guꞌnntlo gunu lo c̲h̲ak neꞌy, ga nap komo <hesitation> demiga nak gunu c̲h̲uꞌnntlo, loxna gunu xnená par gunu nak refrigerador diꞌltsa zak tsutsëw kalkier komid ota nis dele bekwaꞌn c̲h̲apma ota dele ba rmed guꞌn laboen nkiꞌn tsu lën refrigerador ota zak tsu nis dzekna ñag nis giama, saꞌnda xkisa nap ndzëꞌ nis nika ñagda nis giama or c̲h̲ak neꞌydoꞌ. Ga xnená nak diꞌt nkiꞌnc̲h̲a tib refrigerador gunu nak tib gu'n nki'n.